Pues ya'bë jue ejt's dun ni'ixa jue yadun më yë mynëyëy amaxan a'am ejt's dun nëmëm yë mole mëdë tsë'ëy horneado jadun ya'a ejt's dun nëkënë nëmëm jadun amaxan mëdë yë atsë'ëm jo'ot jadun yë dun ya'a este dun ka'ayëp muka'ap mëdë ya'abë ejt's ni'ityan adayaba naxwi'in.